أحس إنه أشتغل بس يوم واحد في الأسبوع لين خمسةعشر ساعة بس طبعاً يكون في بريك، يعني ما أقدر أواصل خمسة عشر ساعة يعني كذا ورا بعضه لازم يكون في بريك، يعني ضروري جداً يكون في، لكن إذا خمس أيام في الأسبوع، بصراحة كده أحس تعبانة ما أبغى اليوم مو قادرة، مدري إيش، أجعد حياتي فلة عند وقتي جداً ،يعني بيصير أصلاً <laughs> كده بتعافى من الخمسة عشر ساعة.